O-ozani shoshi ni in yaya eno ni ya shumo tu neneshi ni ebenya itikpi kowuso boba itikpi ko wuso boba <hesitation> aha kpayi tukpa aha boweso tikpi kini aha bowuso aba hola kingawa ko gwayi iye ko ginnokpa ayi ba ginokpa awo yabose ya gebe ko oko ho ebe ko oko ho mani yawo <hesitation> apshi apashi webe ni aha ba pioza ko tiyikaha abo nye apashi man pin wo ozani aha yinso kpanu awa tawa ada kaha kpanu inokpa yinzo kpanu awa tawa ada kaha kpanu nkpo yab ozanya yo ya go inokpa niya wogye la ogye mani aba pye ebye lalo so apashi oza kotunehe itkpi ko wuso boba ni ng ga mo okyi ko kada inya yiso evevu ki tikpokyi ya yiyi ya kweho yaga aka geho mani ogbo ishi oye aha ba gege ya geho ga ga kyebe ya tu ikweyi kini anan amani aha bono ono mani oga kyebe yatu gbeyi ki ishini owuso ya gbo obi ni gyolo ga pashi ga hyebe tu oga motuho ya sha ayiyi ya kwagye awebe kishi ni owuso ya byi inyawo yawa ni ikweyi kini aha ozani ah byi inyawo yawa ni ikweyi kini aha ozani aha byi wewa kabo kaha ba yoko kpanu ebe mani ni. Wa apashi la apashi man kuma oya bioza nwashika yawa ikyeni ogyolo mo oya gishi ga myikpo kakyashi ogye hin kin yaya ngmo oshako no gbako ogaga fofu kin la mani oni aha bose ayi ginokpa ayi wa wole aha ba yiso ba yiyi yawko ebe ko kko ko ha iishi shishini aba kukye ba ginokpa ase shishin ha ba bole ba minyo ikweyi kni owuse nima yese mani ni oye eno ko minyo pin wotu itikpi kini aha gyo yoza nye otu aha ba minyo ni agyolo bose gese ga tikpo kozani ya tiyi kaha abo ozani aha kpo shagye ba byi ko tahabo ni agyuwa ma nye ishi shi shini aha kiba ga ga bagye kpayi kaha ese ba botu kefu ba tiyu kaha abo kpo gyogye ozani ogye lo obagye ko dudu obyi wese oseho ni yalo oyeneho ya gege ya shawo owe awo ya gege ya shanu owe shini obagye kayine ozani irin aweni oma ogbo ishi shishini obgye ko dudu oni ogbonya onya ya gege ya yoje ni ose irin yalo bagye kodudu oka kpoya ho oya ha yagege ya nya agbo hun ko bagye ko dudu obagye ko dudu man kuma wo oyende ni ayine bakamo <hesitation> bgye kodudu sawase ni ba gbo <hesitation> olabene kpiyi kaha ko gbo otu mene kpiyi kaha gyo gbo tu mene kpiyi kala. Ala bagye neshi kpo ko kodudu itikpi kimi aha ga bo otu kefu aha ko kwokwoshi ose kiyi kaha aha kukye wole ishi oye oya kyo ole ya gege yatu agyolo wawa ba miyi kala ishi nye kpo onyoho awo ma ya jisadi eneni oyiso neshi neneshi mani no gese ogyo yawozaman nye oyese era ho ya yo ole ebe ko onyoho no shibita kpo ayini ginokpa ni itikpi kini okwukye wole ala wa rona konose ala gwinyi konose amo owase komeme oshoshi shini obgza rore wole ga yese kiin pin wanu lalo ogyolo yese ogye mo oshashe bita yole ba ole wanoho wa wa ngaho kpayi nigboni gyoloya womani nye ase ya gege onya ya gege ya mo kamo owase komeme ikwegi kini ogyo ko biole ni gye ko biole ole woza kigigiga lalo owoza kayi le keke lalo ishi oye itikpi awada kaha awenu kaha aba yawo oko mani aha bamo ya gyiyi lo ishi shishini ma aba kamo inkini ashi nwehe dawa awa ba gbola ikweyi kim ishi nye aba mo awa bi pio ogye kwa pio ikwiri kini abiga tuwabo yoko man ni aha ba mo bio owela kigiga la nishi fun awa ishi fu naha babo kiyi kaha ni ime aha gye kamo awada kaha ozani aba kani okwokwoshi kela yifu hun akweyi kongo oye aba yogu kiye kamo. Osuko orume osuku orume man kamo oya gyeyeyi la oka ko kamo oga gyeyeyi la iky eni owada ikyeni owo oyi owikiyi oya wada ikeyeni man oya miyo bo owo oyi ishi shishini bye ebenga ko ga ano apashi mani aha ba yimu kamo inyawo nawa kweneno ebe yanya inyawo nawa shan bole kin aha gye kamo abi yifu kozaman lo ishi fa ni aha gye kamo abi yifu kozaman lo ishi fu ni aha baba kiyi kaha man ome aha gye kamo ee alogo kamo ogu ogyolo yi nga po oko agye mo wiyolo amo bio wiyo lo soogyo yi nga po oko me agye ome agye kamo owe yebe kawo awada kaha kpa wene kaha ni aya me aha wasuse ni obose ootukpokyi ayo gebe era ho ya yole ikwyi kozani oya shibita ni itikpi kini ogese era ho ya yole owa owa tayi ho to onyoho tawa neneshi ikpiye ho ya loshu ikweyi kuni owa wa tawa neneshi ni eno kotunehe pin weno nye ni owuso gyo ya ni oyi kweyi tagye otu oyiso ebe nya eno nye weno kotunehe la agbene ni ko kamo eno nya weno kotunehe kweno nya wemo kotunehe lo eno nye weno kotunehe ikweyi kini oyiso okpagye neneshi abo ko ko wuso ni so ifu ko ishi mani inya yimu ko ba kpo oko nyaku kamo oza pa ase naka yingye ome atabo oyinso ni woji oyiso otukpokyi no bowuso obose gese galabo ko. Oza korere kpo ogwogwa wole ho ogyolo yaya mani onya kwa ayi gye mo owene gye mo owada okuma gyada ogyo gyada so yoza kada awada ko kunu kin lalo shiyi otukpokyi kukye goda ga gutagye olamu oni ya byo jije ya wole lo so bose gaga tikpo bose ga tikpo oni pin wa apashi gaga tikpo bose ga tikpo oni pin wa apashi webe ko oko ho gogogo go kawoza mani nye webe ki tikpo kumaya no owuso tabo ebo sha tawo neneshi kukye wole kukye wole owa tawa ayiho awa nya ho itikpi kooni ovese yawa ma abamo owawa okukye wa akadawa moe in kukye wa kpifu kotunehe ni ala gege gboni mani oni ifu kishi mani in yaba mo ozani aba gege yaya enoni oma inkini aha wa eno kisha are aha gwa aba kwiyi kaha gbayi kiba bowuso omeanu niya gheho kkahagbayi kiba bowuso omeanu niya gbeho kaha kweneno la agese oya bo okwikye wole oya bo oya gutagye oyagbo oya bo ikweyi kini ase shishini goda aba yiso lo akwe kase ni ala ba goda dudu ga gutagye ebenya aba woku awoni yiso okpagye nike oji no shoshi ko kado wuse kamo oshotunehe ozani aha gbo koya kweneno ni oma oza nwashika gbayayi in in ya gege ya ka ifu ko ishi man kozeni inya eno ni in yama kweneno ni ama.